إذا كان بإمكاني إنو سافر إلى الفضاء أكيد سأفعل ذلك فالفضاء يعتبر مكاناً مذهلاً ومليئاً بالأسرار، فكرة إنو نرى الأرض من بعيد والنجوم والكواكب تجعلني أشعر بالحماس، أحب اكتشاف الأشياء جديدة وتجربة ما هو غير مألوف، والسفر إلى الفضاء سيكون تجربة فريدة ومليئة بالمغامرات، أتمنى إني أكون جزءً من هذا العالم الغريب.